<noise> Zahay zao dimy <noise> tamporaiky: <noise> Dy ôloany amizao eny amb efapolo taogne, <noise> ty faharoa dimy amb efapolo taogne, ny talagnolo <noise> eny ambe telopolo taogne, raho amizay raiky amb telopolo <noise> taogne, misy amizay koa ty faravavy eny ambe roapolo taogne. <noise> Eo avao koa ty valiko fito am roapolo taogne <noise> miari miharo <noise> anako ray taogne vo valo vola. <noise>